Ɗiji wakhina ma mu wanna ti bomi kha nan domin asali ma kup namu weh pikhei weh yiji bami a khikhem weh yijim ma mu wanna munda piliyi kho khidan kyun ma ma pilo kyun domin pomoh pheno bomi khawai kho num khawai pomoh yiji khawai merghi weh tomon tomon khi khei ma pip peleu ma mu wanna <hesitation> kho khudam kurip mu phipila kurip mu wanna wattu minah yadda weh bakirji munda wattu khi dam kasa yegih bomi kha mu lenya miri pikhei yeji ta sa mu khuma mu yeji khemum kha khidan khu dele kho ma mu wanna kha wai ɓakro sikhire ni ma bakro wattun poɗina ma mu wanna mu poɗiga mo podo ma wattu tak an poro ko am mammu paraon to kwai paraon to kwai mammu wattun kauro kho khu dan kyadde khari kho khuda ton ma mu khari ma mu kauro. Ma wattu phelo wuʒi ma mu wanna ka wuʒi wan mu peleu ɓakyima tattu kho khidan ɗelen ma mu wanna kha delen khapantu kha wuʒi already kafin mu wattu khatai ma khan jeurati piɗi ma khan jeuro ma kham seuro kha wattu khawani tattu delen maga lewa pelau wuʒi ti yin delen ma pelan, ma phereu phereu phereu, wattu kho kha khidan anjitta maga wattu munga leu nanih mannu lam nu phep ma wattu kaunakha kho amporoh mawaty ma kauna kho an poro kho khidan kyun mu kwa kwawai ma yoh wattu khawai ma kawani ma yoh pero ko pero pero mai pero phep loh perani wattu kha manni delen delen da ben wattum munda putti ti wuʒi ma mu poh ti wuʒi ma wattu khauna khauyi kyudɗe mamu kawo kyuəɗe ma peleu peleu ma watti kha kho khidam runmoh kho khau kho khekuri kho bulah. Makhu wanna khu yoh makhu potto am tufurummo bulah makhu tak khulah makhi pərə phep nla yoh phereu phereu dan wattu ka rummo ma mu tiyoh ma aka supua hya pigi oo monuyoh ma non dorani mamu ɗuroh ma wattu kha gale-gale kho non wattu tad khinma khoninwattu targheno manu we phep kho ni dan khobina ma gwanne kyau mundi yi khi khei ma gwanne bulah ma an wuʒi peleu munda tak an wuʒi mu wa parenta khurun mai parenta khurum mai khesi yai ma mu yoh yai mo yoh yaima khau dau mu khauyina pali kho non dan wato tadi ma ma gwanne kheu ma shima ma yiji sai sok kho am tukhui somenu kho tuku wuʒi diʒi ti wuʒi ma gwanne dalah ɗiʒi ti khuyel gwanne gwanne guda gwanum weh yi phenan kham manni khidam gwanne yiji amman. Na peyesi yana wo yighi sai kuma gwanne <hesitation> gappa ma ɓokro gappai khapoti wuʒi ma angappa ndondondo na wattu kha bursali khauriye khauriye khauriye ma khauriye ma yeu ma khau ma khau m yoh an ɗuri khuru ta manda ma khini ma asali augappa kuma inda weh yiji ma mu wanna angappei khai munda wattu ma mu soppoh wuʒi ma an wuʒi yoh pelah peloh kheppo so sai ta mu watti ka angappa already kafin ma wattu kha angappa sai wanna khek khyi ma khyek khyi piɗin gurungurwi peproh khatai phep ma pepro ʒha phep khan wattu li kho khidan <hesitation> gale gale weh diji ti ti minai khan wattu khobina ma khekho gurunguwi khan patto angappa ma noh ankwawai khonan ce ma kha khan kha kurbe gireweh pire weh gwam makha anga kurben karuwa pire we gwan kho yoh kha yagai weh dai ya kho khiri digima. Ari ɗiktina weh kharo khobiri <hesitation> ma wa manni anyawo ti dikhina gwo kho yoh kha yagai khire arkhodɗina to gwanne bulah to gwanne shukhuri kuri waweh diya makhu yoh makhu yoh ma man meghe khiri illinah amma khiʒi gwanne <hesitation> kyau kyau khan gaskiya akhi gi ma bomi alenkhu a wehgi ma adama so sai kho ma dinwo dinwo ma manni ma a khijim alenkhu kho kha yoh yagai ma wikhima a yiji tomoni ma so sai serep mu bomi apheno yi gwanne kyau sosai gwanne weh mikhe phenan so sai so sai sara khidan gwanne khukuri manni khan wattu kho kha khidan weh-weh yeji ta taliya kho wikhina weh yeji ta to khiram gwanne weh bomi ma a gwanne gurji lenya so sai so sai kho kha yagai ma kyo ma sun peleu sun gwanum ta khirina kai kheu <hesitation> wunni kaɓan sosai. A'a khan gwanne weh asali lenya murpi khei khiji khidan gwanne kyau makhu khiji khi makhu khiji khida gwanne kyau garama khui gwanne khukuri ma amma bomi phep a khiji khiɗan khema shiyasakho yoh kha yagai kho yoh kha yagai meme bomi kha meme pikhei a yiji kharo khuke weh mikhe ɗiji tun pikhei pikhei alenkhu kho kha yoh kha yagai mikhei a burgi so sai nma so sanemun ma bomi a perighi piɗi weh lenya pikhe weh yekhim ma kho kha yagai ma mu yoh yamba weh kawai khiyayimun amma ma khikhem kho yih kha yagai gwanne ayijim ma so ma mu yoh ma yamba yi ma mu yoh weh walah ma yamba tayi ti piɗi <hesitation> kho khidan bakro bakro kho khidan bakro <hesitation> pərə kucin kho pərə kho yiji kho kha khidan <hesitation> an bakro ɓakro, khok kho khei yadda weh ni wehji ma mikhe wanna kha gulum, ma mikhe wanna kha gulum piɗi gwaɗe ta wuttu. Khan an temmi khu khai ma temiwo khu khei ma ɓakrina ɓakrina ɓakrina to ti pimu khan sai ni wanna minah khei a wattu weh mikheu alenkhu kho yoh kha yagai ma kharuwe mun khokka minah mun kwata kwata kwata kwata khokko ma ci walam pərə ma bomi anjijem khai bomi khi khei ma weh niɗike khe, kho kha yoh kha yagai ma miri minahmu kha pərə khei bomi khari khirina garama khai yamba yamba khawai weh mu yiji ana am ye gwo alenkhu ma am yoh gwo kham khilin gulum kho am an tantama khok kho minah mun ɓanoh anoh ma khidan pərə pərə ma bomi ma munda gane kho yiji khamunu kho ayi khamunu ya oho na phenan.